Rô bòka Filipiny ndreky kà zen̈y <hesitation> miôvaôva be zen̈y izy rô karà manano espan̈ôly ndraindraiky sinoa raha jiàby ze zen̈y. De <hesitation> fa ny sakafo ten̈a malaza amindrô zen̈y <hesitation> viandy marine de miaro koa zen̈y. De aviô koa soa manano sopy aigre ren̈y reo manao lesòn na oe pôr <hesitation> ino ma izy tiô? <hesitation> Lesòn ze zen̈y kômankory rôty <hesitation> rôty àby ren̈y. De tia mampiasa vary kà rô a bazinazy jiàby oe.